<noise> Suvda suzish uchun suzish kiymini, sochiqni, quyoshdan saqlovchi kremni, suvga chiqamli sandvalni yoki oyoq kiyimlarini, shuningdek xavfsizlik uchun suzish yelkanini olgan bo'lar edim. <noise>